Wo diì, wo diì, yèè o o o ɓa, wo dìii, sèè mùŋ gɔɔyɛ̀ nyiŋ nɔŋ maŋ nyiŋ tɔɔ̀, maŋ nyiŋ nɔ̀ɔ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ mùŋ tɔɔ̀ nyìŋ ɗeweɛ̀ àŋ nɔŋ wèè sɔ̀ngɔ̀ aŋ kòmàŋ ke miè mɔɛ̀ŋ lɛ, mùŋ yewe nɔŋ nanɛ̀ŋ mùŋ hnàŋ nɔŋ, ɗɔɔ bà mùŋ kiɛ̀ŋ nyìŋ e dèè, mùŋ nyàaiŋ nɔŋ fa wò donàŋ hnè ko nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, wo dìii wii kȧnɔ̀ɔŋ pɛɛ, wo dìii gòla hìiìm wii yo, mauŋ nɔŋ nyààŋ, mùŋ kuwa e dèè mùŋ jààauŋ nìŋ wò donàŋ kaaìŋ wo hnàŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ. Wo diì gòla ɓɛ̀ɛɛ̀ɛ̀ wii yo, wii, màuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyàaŋ wo hnàŋ nɛ̀ɛ̀ŋ muìŋ, because i main, ɗeweɛ̀ mùŋ douŋ nàŋ kìɛ̀ŋ nɛ̀ŋjeɛ̀ lɛ, ɗeweɛ̀ùm do nàuŋ gɔɔyɛ̀ lɛ, tiŋ nàŋ nyɛnɛŋ wo nyìmàŋ, woum nyìmàŋ.